Lanu bahasa Spanyol nanaan nala sona tapas boema lanu seni bikaso boema tradisi nala sona biasa ala tao festival kuku babi.